جامې لکه افغاني جامې، هندي جامې، پنجابي، ا، پاکستاني، ا، ب، نورې محلي جامې، او همدارنګه بلوز او پتلون یا، ممولي جامې.